Ba taaj nej chuku lí hio ruhua xuj sé si kiri' kitoo' xuj, ro'min 'ngo chuche hia ro' kitoo' xuj ni urin bbéj xuj xata bbéj xuj nanj bbéj xuj nanj ni si kiri' kitoo' 'ngo chuche, se si hio kiri' kitoo' xuj ta ba 'ngo chutu lí sisi ro' kitoo' xuj, ni hio rruhua xuj unanj xuj toto' taninj kamin scaninj be' tikij xuj maan xuj, ni sé si kiri' kito'o xuj bé ta ba taaj chubej ba taaj chube hio ruhua xuj kunanj xuj, nej 'ngo ro'min 'ngo kuahiu nej unanj xuj kwi hio kuahiu kunanj xuj sisi ro' kitoo' chuj, 'ngo urruj ni naj xa xuj nej 'ngo patu nej naj xuj kiri' kitoo' nej xuku lí ta, sé si hio xuj ro'min 'ngo chuku lí ku'naj kolo ni kiri' ñun' kitoo' xuj nej, ba chuku ku'naj chaká nej kiri' ñun' kitoo xuj man si 'hiaj chakáj ta min sisi nukuaj xuj, ni bbej ñun xuj nanin xuj sani bé man ta 'hiaj chuku ta sani ri' ñun' too' xuj, bé ta min 'hiaj 'ngo 'ngo nej xuku lí ta ba taaj xuj hio xuj ba taaj xuj naj xuj ba taaj xuj ni nanj unanj xuj nej, a'ngo taaj xuj ni nanj béj xuj ni ri'hia ro' sisi hio rruhua xuj ri'hia ro', ni si kiri' kitoo' xuj sani bé ta min 'hiaj 'ngo 'ngo nej chuku lí ta.